Ku sakõstõ ti näütüses olõt käünüq Eestih? Ma tiiä, et ti käüt Lätih pall'o ja Soomõh, a ku pall'o ti Eestih olõt käünüq? Mille ti nii veidüq olõt käünüq, sääntsel juhul, kui ti veidüq olõt käünüq? Selle et Eesti um väega hää maa, nigu, ma mõtlõ, sääntse nigu hinnatasõmõ poolõst, aga ka luudusIigu sääntse mitmõkesisüse poolõst.